Kua mimba reta jaeko ipuere jaiño oiko mbaeti ikirei oyea iruva mimba reta ndie jaeko ñanemiari ñai oso, kuareta ipuere ima jaiño oiko jaeñoeteko ojo yae iyembokate ikireiyae opo japisa oso kuñare yae jayae oya je jokogui apoyae jaiño oguata, jeiño oiko mbaeti oeka kia ndie oguata vaera